<noise> naki̱n wṵ mi̱ maashi̱ e̱, mi̱ yamba yo̱o̱ye̱ de̱ ma yi a kwe̱e̱ke̱ nṵba dṵṵr yi de̱ dṵṵr ye̱ a munde le̱ maake̱l koma, me̱ nyuwo li̱mal maakel koma ko̱nṵng o̱ mi̱ yo̱bṵ li̱bdi̱r ne̱ me̱ <noise> a lamke̱l she̱l te̱ti̱m mi̱ so kana kwaan ka na te̱e̱di̱ mi̱ yang a lamshi̱ fono yamba we̱ wumke̱l me̱ nunde̱ mi̱ we̱ maake̱l kom na mi̱n fu̱rung mi̱ nkuwo koma she̱ dakta dakta mangke̱ yang kwangshi̱n di̱, mi̱ ntengkin yamba ne̱ke̱l me̱ kṵṵra ke̱e̱de̱ wṵ cum e̱ mi̱ yooti̱n kṵṵra ke̱e̱di̱ mi̱ to̱ mi̱ yang maashi̱ nte̱e̱ ke̱e̱shi̱ koma wṵ cekyim a munde atti̱n wṵko̱ ko̱ nṵng di nta bwangshi̱n lo̱o̱k- lo̱o̱k e̱, mi̱ nkṵṵrake̱l yaa me̱cce̱ di̱i̱ne̱ a kam ne̱ maa koma mangke̱ na dṵkṵm komawu mi nfṵṵrṵng bṵ e̱, mi̱ di̱kan fṵṵrṵng di̱ngki̱ wṵrke̱ mi̱ mi̱ye̱, mi̱ nfṵṵrng kabi̱l to̱o̱do me̱ mi̱ye̱, mi̱ kura mi̱ di̱ nfṵṵrṵng maake̱l mware̱ wol mware̱ di̱shi̱ twu ntayye̱ de̱, di̱ye̱n na dooshi̱ mi̱ wani̱ sho̱ kwe̱nde̱le̱, mi̱ wani̱ shoshi̱-sho de̱ na ki̱na mi̱ maa mware̱ mi̱ maati̱n abakṵrṵ, mi̱ mi̱ye̱ mware̱ mi̱ mi̱ye̱ti̱n abakṵrṵ mi̱ faa ti̱b ni̱bi̱. be̱e̱ te̱m mware be̱e̱te̱mti̱n abakuru, me̱ nyṵwe̱ li̱mal yaa me̱cce̱ ko̱ro̱ kwagshin a kam ne yim ne̱ me̱ na koma wṵ mi maashi̱ e̱, mi̱ nye̱bṵ kera ke̱e̱di̱ a dure yim wṵ yamba nyo̱o̱ye̱ de̱ atti̱n ko̱ma wṵ mi̱ maashi̱ e̱ me̱ nyṵwo̱ li̱mal ko̱ma she̱ yamba we̱ di̱kke̱l barka mi̱ wati̱ng bṵ shi̱i̱r kana twṵ mi̱ yang yaa me̱cce̱l me̱ di̱shi̱n ka mi̱ nkṵṵra twṵ mi̱ yang da kṵm shi̱ kwangshi̱n a lo̱o̱ me̱ di̱, a kamne̱ shel koma wu̱ ma shi̱ye mi̱ yang ce̱k shi̱ a kamshi̱n mi̱ maam tṵṵ mi̱ mbi̱li̱ng de̱, ma mi di yo̱o̱ nṵnge na di̱re atti̱n yamba di̱ nne̱e̱we̱ ke̱kkedek ne ti̱ye bṵti̱ yamba di nne̱e̱we̱ kwe̱e̱ke̱, kwe̱e̱ke̱l ko̱m- ko̱m di̱ mi̱ lamo wṵ mi̱ lamo̱ wṵ, wṵ yang yi̱karke̱l me mi yaam me̱cce̱ kwangshi̱n mi̱ mangke̱ yo̱o̱ti̱ke̱l nṵnge na di̱re̱ kadi̱we di̱ lamshi ntu̱ yang yi̱karke̱l she a te̱ti̱me̱ a daam tetimel me mi nyi̱ a maake̱l komal me̱ mi mang mi̱ watingbu shi̱r ka nte̱e̱ mi lamshi chi̱ mi te̱m kada mi bo, mi tem dangme mi dakum tu̱ mi nkwṵra de̱ ka bṵne̱ ka nte̱e̱ miyang te̱mshi̱ ka lṵre̱ kaarṵwa mi̱ yang kṵttṵ shi̱ a lo̱o̱ me̱ di̱, mi̱ le̱kshi a nkam ne̱ ki̱nale̱ maa komal me̱ mi̱ nkṵttṵ shi̱ kwangshi̱n mi dakṵm na be̱e̱bil me̱ me nyuwo limda she̱ attin koma mbe̱e̱ti mo̱ de, ko̱ma mangke na tṵṵ mmaayimbu e, koma din sa mi di̱kan nyim ni̱bi̱ nai, ko̱ma di nbe̱to̱ ni̱bi̱ nai a bṵlle me wṵ mi̱ nyṵwo li̱maal shi̱ye̱. mi̱ yaa me̱cce̱ di̱i̱n na shii kuma we̱ nyṵwe̱ li̱mdal me̱ bṵne̱ she̱ fo̱o̱ro̱ na mi mmaabṵ koma di̱ ke̱e̱shi ndi̱re̱ yang bikel me̱ so̱ to̱ she̱l fayye mo̱ mmaa nyi̱ne̱ nji̱ we̱ nyṵwo̱ li̱mdal <noise> she̱l fayye̱l mo̱, nyi mlamke̱l wo̱lmo̱ anya maa yi̱nṵm <noise> bune̱ she̱ ka mi̱nkur bṵ maashi̱ di̱ mi̱ yanga kune mi̱ mmaashi atti̱n nṵbṵ nyi̱ maa koma ware we bi̱li̱ngshi we̱ nyṵwo̱ li̱mda le̱ maake̱l komal me̱, di̱shi̱ tu̱ sa nubṵ manke̱ yim yṵṵ ka na mi̱ mmaabṵ di be̱e̱ yang yongkel me̱ a mṵngsṵnge so to̱b mṵ mati̱ yṵṵ mṵ nkuwo maake̱l nge̱ wṵ nyi̱ nyṵwo̱bu li̱mda she̱, nṵbṵ yang youngkel me̱, me̱ nyṵwo̱ li̱mal maake̱l koma ko̱ atti̱n nṵbṵ te̱mshe̱ we̱ nyṵwo̱ li̱mal me̱, mi̱ me̱ nyṵwo̱ li̱mal shiye atti̱n mi̱ me̱ faake̱ le̱ she̱l twṵ mi yang a nyangki̱ ke̱ ke̱ bṵnṵm ne̱ me̱ di̱shi̱m mi faam tṵṵ mi̱ yaam me̱cce̱ di̱shi̱n kwangshi̱n mi̱ mbṵn bṵ shi̱ ma we̱ nyṵwo̱ke̱l li̱ma we faake̱l tṵṵ shii lamshi e̱ ka di̱ bi̱yo̱ di̱ye̱n di̱ mlam te̱e̱di̱ na mi nyṵwo tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ di̱ye̱n na dooshi e̱ di̱ mi̱ ndarki̱n a sṵṵ koma wo̱ro̱ atti̱n mi̱ kṵṵrashi miyang faakel she̱l yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ mi yang nyṵwo̱ li̱ma a kamshi̱n dishi tuu sa mi maake̱l koma mi nyṵwo̱bṵ taadi le̱ maake̱l koma atti̱n koma di̱kan maa yiim shiir nai, mi̱ mbo̱ be̱e̱bi̱l me̱ na ki̱nal mware na ki̱nal abakuru be̱lbi̱l me, mmaati̱n makaranta be̱e̱bi̱ me̱ nkṵnti̱n kar mbṵlti̱n a ko̱nṵng o̱ mi yaake̱l me̱cce̱ na ki̱na le, abakuru na mwar kwendele mi nyimshi o̱, me̱ nyuwo̱ limda she mmanbṵ beele di̱shi̱ tṵṵ sa Yamba di̱ ndi̱kti̱ yṵm barka a koma ko̱ro̱, yamba ndi̱kti̱yṵm barka mi̱ ma mi nyo̱ke̱l fi̱m ne̱ me̱ swi swi̱ mi̱ so̱ mi̱ yang maake̱l koma ko̱ na mi̱ nti̱i̱bṵ na kwaan di̱ ka nte̱e̱ mṵ lamshe̱ di̱ na mṵ nti̱i̱ bṵ kwangshi̱n di̱ koma she̱ ma Kwang, dishi̱ tṵṵ sa mi̱ ti̱i̱ti̱n na kwan ka di̱ye̱n sṵngke̱l yamba mṵ sung she̱ di̱ na mṵ she̱r bṵ kwangshi̱n di̱ ma mṵ muni̱ sṵngke̱l yamba wo̱ro̱ atti̱n na mṵ nti̱i̱ na kwaan di̱ mṵ nti̱i̱ kiddi kiddi a sṵngke̱l yamba di̱ mṵ yang faa to̱o̱ mṵ lamshi e̱ a sang yamba nangshi̱ koma ma shi̱ ma nangshi̱ na mṵ nti̱i̱ kiddi̱ kiddi̱ adur tṵṵ mṵ lamshi o̱ yamba yang yikarkiel mu̱ yan fakel tu̱ mu̱ lamshi̱ e̱ ma mṵ bṵn shi̱i̱r, mṵ yang nyṵwo̱ limda she̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ to̱o̱ yang be̱yo̱ko̱ be̱e̱ kar nunge le̱ mo̱, wṵ mṵ yang ceii wuye mṵ tok me̱rṵm mṵso̱ na mi̱ na ki̱na di̱ ti̱ng mi̱ di̱kan mmaashi̱i̱r nyi̱ ting mi̱ di̱kan maa shi̱i̱r nyi̱ yamba yang wumkel mo̱ yamba yang turkel mo̱ me̱rṵm atti̱n mṵ ma mṵ ti̱ na kwang mu̱ we̱ lamkel she̱l dure mo̱ mun yotinbu nunge na di̱re̱ yamba yang yikarke̱l mo̱ muyang maake̱ le̱ koma na bi̱li̱ng me̱ nyṵwo̱ke̱l li̱ma le̱koma ko̱ mi̱ sho̱shin tṵm na kwe̱e̱ke̱l me̱, kwe̱nde̱le̱ mi̱ sho̱ she̱ e̱ wani̱ yi̱karke̱l a naki̱n ne̱ komal me̱ mṵ mi̱ maashi̱e̱ cire cire me̱ nyṵwo̱ li̱mal maa koma na nke̱e̱bi̱ komadi̱ ti̱ng mṵ mbṵlto̱ bṵ a ko̱dṵ ko̱nṵngo̱ na yaa me̱cce̱ me̱ na be̱e̱bi̱l me̱ na lo̱o̱ me̱ na bo̱o̱re̱l me̱ kar nyi̱ dakṵm shi a nke̱lle̱ koma me nangbṵṵr me̱ nyṵwo̱ limal maa koma swi̱-swi̱. A kam ne̱ daam ne̱ te̱ti̱me̱l me̱ mi̱ nyo̱ li̱mdal maa koma.